<noise> Gn kolotsay Danemark, <noise> resaky Viking <noise> dafa <noise> mampalaza <noise> andreo <noise> fe akoatsin'izay <noise> koa da misy <noise> gny fahalala <noise> am resaky <noise> fivavaha. <noise> Misy ao Katôlika, <noise> misy ao Joifa, <noise> misy ao Anglikanina. <noise> Da reo agny manome zava-dehibe gny tany fotora, <noise> gn fomban-draza zany. Tsy maniliky anio reo. <noise>